أنا من الأشخاص اللي دايماً لازم اوصل في معادي لوأح - أحد من اخوياي مديني معاد إني أوصل له مثلاً ساعة وحدة لازم اكون هناك مثلاً الساعة واحدة إلا خمسة او الساعة واحدة بالظبط ودايماً ما تحصل مواقف إني أروح بدري مرة ومو بدري أروح في معادي وهم يتأخرون مره. ا <hesitation> فالموضوع ذا صار عقدة بالنسبة لي